अगर हमके पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़े के हो ते हम जेतना भी आवश्यक उपकरण होई ओकर बारे में पता करब और अपने साथे लेके जाइब ताकि जब जौने उपकरण के जरूरत पड़े हम तुरतं इस्तेमाल कइ सकी। ओकर अलावा हम उच्चतर में अपने खइले पिएले के व्यवस्था और और सांस लेवे खातिर उचित मात्रा <hesitation> में ऑक्सीजन के व्यवस्था करब। काहेकी <noise> जइसे जइसे पृथ्वी के सतह से ऊपर जाइला हवा में ऑक्सीजन के मात्रा कम हो जाले। <noise> हम <noise> खुद के गरम राखले के प्रबंध भी कईले रहब। हर प्रकार के उचित तैयारी कइ के हम खुद के बचावे के कोशिश करब।